متابعة الأخبار مهمة عشان تعرف إيش اللي يصير في العالم حولك، طبعًا أكيد لها مميزات وعيوب مميزاتها إنك تعرف آخر التطورات وتزيد وعيك وتجدر تشكل رأيك، أما عيوبها فممكن إن هي تسبب جلج وتوتر كمان ممكن تأثر على حالتك النفسية خاصةً إذا كانت الأخبار مرة سلبية يعني.